Marina ilay teninao momban'ilay sarimihetsika, tsara be le izy, ary milaza aminao aho mba omeo anahy ny tohan'iny raha ohatra ka misy any aminao fa mahalina anahy be ilay sarimihetsika, ary fantatro fa mety mbola hisy tohany iny.